Egbe be ŋkeke ŋkumekɔkɔ le na nyia, ehiã be mìazã aɖaŋɖemɔ, machine ke atem kpe ɖe mìa ƒe susuwo ŋuti. Ye kpo hiã le egbe, sinonwa, ne machine me kpeɖe mìa ŋuti o oa, matea wɔ ŋɖekpekpeo. Ɖeviwo be oma ɖewo edza wɔ via, ne machine mɔwo la siwò, ordinateur kudo enumɔwo be ɖe la siwòa, ya garder numɔwo ɖe ɖe ordinateur me kple susu be etsɔ ne eva biɔ machine ma kpoa, ya ɖe to nɔ. Ne mì li via be mìɔŋtɔ mìabe susu kpo ya, ya me gba li le egbe be ŋkeke me via lekeo, machine hiã ne mì loo. Enyo, sigbe be mìa amekewo le kɔƒe me, nyi agbledede be kɔƒe me mì le le fiya, ehiã ne mì be machine moto pompe mɔwo hiã ne mì. Mìaɖe forage, adzi moto pompe mɔwo ne mì kpoa, oh mìabe dɔwɔwɔwo anɔ wodzui. Emɔwoe nye egbe be ŋkumekɔkɔ ke dzim mì lea woe keŋ. Sinon ne nyi be mìa nɔ sã xoxotɔa dzia, mìanɔ matimati, eƒe me ya nɔ ta ne mì o vɔa, mìaku tɔgbui, me dɔ̃ mìa dzi o. Ne nu mɔwo, machine mɔwo va mìa gbɔ le kpekpem ɖe mìa ŋti le mìabe agblewo dzia, mekpɔ be mìabe ʋukawo anɔ agbe. Ne enyi be machinewo le kpe ɖe mìa ŋti, catapilawo le da gble ne mìa, mìa be ʋukawo anɔ agbe. Mìadzo atsi viɖe o moin. Enua va wɔe via be egbea ne etsi gloa, ye aɖo cinquante ans kpoa wo be etsi kaka si kpɔ adze ye, ayaɖuɖu ye te ɖe dziwo. Ne machine mɔwo kpe ɖe mìa ŋtia, mìa ŋuti κpoa, mìakpɔ be mìabe ayaɖuɖua ela gbɔdzɔ loo.